Tomi nyami shahu ha fijirde, aran nii mi seyai, ɗiɗi bo miyaha mi holla mo ekkitini'am fijirde mai mi viyamo aya ko mi nyami o valla'am seyo saibo mi hauta lenyol am min seida tare saibo miyaha mi resa bo mi ɓedda teeɗal fere.